اني يعني نحب انه نجضي حياتي لو ممكن انه نجضيها في عمر الشباب عن انه نكون طفل لان الطفل حتى وان كانت حياته كتير يعني ما فيها اشي مشاكل <hesitation> لكن الشاب كتير عنده فرص انه يعمل اشي كتير تفيده اشي يفرحوا اشي يبسطوا وعنده ارادة هيكي انه يتحرك وانه يعمل كل اللي هو نفسه فيه.